Náh-nah lau fu ni noh main náh to ba muoh, bá muoh eh raum oh aum muo raun zaing, bá muo raum uih chiu muo raum calcetain chai bá muoh raum uin chá puo, bá muo raum playera lauh zain já láh já láh müh müh main náh tóh záh gii oh ba muoh mein náh tóh raum tau, raum bhu muoh tsáh fu ni cóh-cóh fu nih muoh tsá nih, muoh tsá raum tsáh müh lóh tsá main tsá tóh loh tsáh shíah la saih raum tsáh müh raum tsáh já láh <noise> raum cíh raum laih naum cháih, laih naum, laih naum óho naum chí, áh joh áh to main fu ni- có ni néh záh gi záh áh gi raum bu raum raum ñi cu béh chíh jáh láh, jáh láh éh úh ñi main naum tóh éh-éh áh main naum tóh fu li chin naum áh joh tóh main toh, tó-tó nih noh jo pues jai-jai áh jóh cuaí tóh main tzá tóh, main tzáh tóh fú nih raum tsá já láh áh la oh lauh mesa bu no éh ain naum raum oh tóh chíh aig lau aig áh gíh raum tsáh- raum tsá éh náh cháh.